<noise> y maiñ kua mananu deuk re deuk re bajau bi biñajaun jiuk manamei jai majau tiñajaun pepu l'eje y maiñ rapu jiuk mananu pus pus maiñ jai balei l'ejei ke los ke majau til'iajau no pus rapu jui lutsjau y kauk maiñ nutsjau pero kauk la'ejei mut por ke kua jui se le maiñ kua jui ne mananu ke ke lumeiñ nameiñ peuk kauts jui ne ne ndata'au se kua manaei aunque manaeiñ bajau til'iajau per maiñ kua lumei nanu deuk re deuk juing mabiñajaun ni pe bi'iat ni pe bi'iat jiuk manamei ke es bajau mabiñajaun de mi'ia re let ringjiuk por ke ni pep jai kauk la'eje miak nip bajau o no se pero si pu bakja jai kaung kua kaung kua le pus lumeik nanut deuk re deuk re matal'ajau y deuk re mut pus mi'ia kua rapu maiñ kua lembu kua lumeiñ lakjun por ke kua nda majau liñajuiñ pus manaju'u balei saria manatsjau por jui manup y pus mi'ia rapu kauk la'ejei mbu pu bakja njai jai mbu nipbajau ngjai nda'ejei em pero pus karat si bumjeiñ majau til'iajau pero limiñ jui ma butjung por napbajai y lembe ni pep bajau si no ke pus kua lanut deuk re bajau matal'ajau. <noise>